اكتر الحيوانات المحببة عيندي والحيوانات المفضلة هي القطط. القطط دي باحسها حد من افراد البيت, باحب القطط لان هي بتعكس شخصية لطيفة جدا وشخصية مستقلة وباحس ان هي شخصية كدا ف نفسها. برضة باحس ان هي صديقة في البيت ومرح جدا ف بعض الأحيان ممكن تخليني أصلا نتكلم معهاها زي ما نكون باتكلم مع شخص زيي زيها بالظبط. دا غير ان هي بتبقى منظمة لو انا مشيتها على نظام معين. فالقطط برضه عشان ليها رعاية بسيطة هتخليني باحبها واكتر حيوان عاوزة نربيه ف البيت.